To hamba ze tanu mɨna lu bahiya gin to mɨna buwɨn yɨkwa ma saama mɨn sɨnma wɨya vuwagahɨua, mɨn sɨn ndɨ vuwagwahɨ tuwɨn ji miya mɨnma ɗima sha awa bahiya gimu mɨnta bawan gam agim to mɨna daɗe daɗaya, mɨn piya e mɨne sɨnau a bɨɗa mangila hama du badu busu dɨ ndɨmau ko tangan washa shan mɨneki kwapa ndɨ a piya ɗɨkɨkɨn balleji mi chonakɨn miya dɨna sha awa bahɨ yikwa mɨma dɨma sha awa bahɨ yikwa, iyakacima ikɨm avuwagwahɨ tama a vɨrkɨma ta mɨdze ta miya mima bama nginu.